Gelle pamare ɗee ɓurani kan gelle mawɗe ɗee. sabi kanje pamare ɗee eɗe panɗi soyfa, eɗe panɗi deppanse, eɗe panɗi tiiɗalla. Ton duu a tawan yimɓe ɓee fuu ana anndondiri. <hesitation> torlaaji heewaa. Min jeyi ɗoo. Min jeyi gaa. Ɗun duu heewaa.